لو كان بإمكانك السفر إلى أي مكان بالعالم الآن، إلى أين ستذهب ولماذا؟ بروح لصحراء النقب في الأردن، لأن فيها سكون وهدوء ما تلقاه في أي مكان ثاني الهدوء اللي فيها يخليني أسترجع الذكريات وأعيش لحظات من الزمن القديم أحب أكون قريب من الطبيعة، تحت السماء الواسعة، واسمع صوت الرياح بين الكثبان الرملية، بحس أني في مكان ما فيه غيري